لو تقدم بالزمن اسبوع بصراحة اول شي بشوف النتايج الرياظية نشوف نتائج المباريات والمسابقات الرياظية اللي اتابعها وكذا اعرف من بيفوز مين بيخسر استعد نفسيا يعني خلاص انه فريجي بينهزم خلاص ما راح اتابع المباراة <hesitation> ممكن اغتنم بعظ الفرص ممكن استفيد باللي راح يصير مثلا في المستقبل باني احاول امنعه او اعدله من الحين يعني مثلا اعرف ان بعد بكرة بتصير حادث فماني ماني بنازل من البيت.